Ka wule lokitai wo nə ma dɨ mɨna a hankaləng pɨrəsə te ma pɨrəsə ka fəre koh ka tu kotə gəkələ lokati ma ma dɨm nəngɨn a nza kan kat də ma dɨ hankaləng sa nda ɗa ɓwaa ɓə ɗwangashe a vər sa nda ɗa ka fɨre ma? Koh byeledarə ka ɓwaare ɓə ɗwangashe ma? Sa kana ma ɗa koh kuwa sa hɨnna dɨ ɗa lokati hɨne nza kan na dɨ mɨna a vər hankala na pe də hankala na dɨiyə na mɨnə sa na ɗa? Ya naɗa sɨngɨn? Amma mɨnə sa kana na ɗa? Mɨnə sa gi ta ɗa sɨngɨn? A vər wule lokati we ma dɨ dɨma na na dɨ dɨma na dɨ ɗile na mɨnə na də sa kana na ɗarən a və lokati we nə kana ma dɨ nza nda nggur malɨmtɨ ɗəm ɗəmtədan. Mata nii də fyemingɨna və malɨmtɨ ɗəmɗəmtə ma ta bəl fyemingɨn a vər malɨmlɨ ɗəmɗəmtə ma ta bəl mɨnə sa kana ma ɗarə ma ta bəl mɨnə sa a kana ma ɗarən dɨ vər nzate na nza a vər nzalɨngɨ sai ruhutu ma ɗa hiwtə ɓa shi ruhutu ɗa hiwtə ɓa shi hye dɨm karfi yadem masao mabe a ɗa hiwtə gəkələ masa hye ɗɨmə a ɗa hiwtə kan sɨnə ɓa <hesitation> sɨnə ɓa dɨkə hye gə dwat a vər petɨ. ɗəmɗəmta lokati we hye nza kan ɓa te wa ɗa asə hye nza ɓa te wa ɗa asə kuma te shi haka həmənpwa tɨdəw aa! Ɓa nzɨ tɨgbɨrha ɓa shi ye? Nzɨ tɨgbɨrha ɓa shi nzɨ tɨgbɨrha ka shi ndɨ ɓa sɨ tɨgbɨrta ndɨ ka tɨgbɨrta nda ɗɨk da iye ɗa sa a karia hye ɗardu iye ka ɗa sa asɨnə kuma Ɓa ɗɨkə mya gbə, ɓa ɗɨ kə ye pɨr də nanga a soope ɓa ɗɨka hye pɨr də je dəw a soope ba ɗɨkə hye pɨr də mesa a soope ɓa dɨkə hye pɨr də njiyadəw a soope ɓa ɗɨkə hye pɨr də vəratɨdəwa vər soope gəkələ hangɨn sa kanama ɗarə lokati nda wa ɗə a sə ɓa kana ma mɨna a sɨ nza a ɗiyə nəngɨn le mɨna sa na ɗa? Ya na ɗa sɨngɨn amma mɨnə kana na ɗa ɓa? Ɗwanga she na vər sana ɗa ma? Ɗwanga she tamdə ma? Anda ɗwangashe tamdə də ya kɨɗga hɨn ɓa ɗarən ye ka ɗiyə nanga le yan ye ka ɗa yan də hye ɓa lergə goye nzɨ tɨgbɨrha a dɨ puku dərən iye ɓa lergə goge nzɨ tɨgbɨrha a dɨ puku dərən hye ka lergə goye nzɨ tɨgbɨrha a dɨ puku dərən ha ɓa nɨngə həməpwa kəw haka nɨngə həmə pwa kəw hye ɓa dɨm she gə həməpwati a she shi vərati hɨn angama